أول شيء كوني بطلة خارقة لازم أكون جاهز- جاهزة دائما، أول خطوة أستخدم قواي الخاصة لتحديد مكان الكائنات الفضائية، بعدين أبدأ أجهز خطة محكمة مع الأبطال الآخرين، ونشوف كيف نقدر نواجههم بشكل إستراتيجي مثلا ممكن نستخدم التكنولوجيا المتطورة أو أسلحة خاصة للقضاء عليهم.